Pos el gelau lo mesmu que los licoris i los çugus. Yo creu que si se puei hazel çugu i licol es que se puei hazel gelau. I el gelau tamién se puei hazel de frutus secus assinque aspera que te digu angunus: de fresa, de mango, de çandía, de chocolati, de vanilla, de menta, de pistachu, de nata, de cereza, d'avellana, de turrón i se ponin pos son escapás de hazel gelau de tequila o de vinu tintu.